Alura mi son si sun ën poch cuntrari përché la carn, së a së ciama carn al e përché a deriva da le bestie, fait ën laburatori mi mangiu propi pa niente, anche përché a ie dë gent ch'a travaia e ch'a fa dë sua aziende, dë sacrifisi e cuindi tüt lon li a manderìa a ramengo ën sistema che ënvece a s'ten ën pe propi për lon